देखो भाईहरो हम भारत के निवासी हैं। और भारत की संस्कृती के बारे में अथाहय कहानी हैंगी। जीखो कछू शब्दन में बता पाउ बहुत मुश्किल हैंगो। इकी जितनो व्याख्या करके बताई जाए उतनी कम है। भारतीय संस्कृती को दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति। और समृद्ध संस्कृती मानो जात हैंगो। <noise> जे संस्कृती मुलक हजार साल के काल के कठिन दौर से गुजरती रही है। और आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृती में कला विज्ञान संगीत न्रत्य मानव जीवन की बेहतरीन उपलब्धियाँ में शामिल हैं भारतीय संस्कृती।